Ayapo kavi vaera, aniara otɨkɨ grifo tenonde ko amaeta je ketɨ ko oime oikomegua va jokogui ramo ko aesa ko oime ketɨ oikomegua yae jayae ramo ko amae, amaeta je ayapokavita esa mbaetɨ yae ayapokavi jeiete ta ko otɨkɨ ɨ grifo rupi